ක්‍රීඩා නම් කළොත් <hesitation> රගර් පා පන්දු පැසි පන්දු දැල් පන්දු හොකී ටෙනිස් ක්‍රිකට් එල්ලේ බේස් බෝල් හෙල්ලය විසි කිරීම කව පෙත්ත විසි කිරීම යගුලිය විසි කිරීම උස පැනීම දුර පැනීම හඳුන්වන්න පුළුවන්